Mezolo ooy olo akparan kedio ateny roar, olo okparan tesi omaghe kibha awa ukparan roaar ugir inaki ugir naki ana taromini nokpobho ana hava bobho ta roer obho ana utuedio roo kparamobho kara mute pana naghe eyoor ana tateyogh rooy obho kua tutu kong tasikua usuan kezobho udikuabho kedio ugholkua oh inegheni <hesitation> ana roan kuabho heghety ridie arooy obim oghi ogir ogir tan ebugh obho tezira kedio an adien ohuma amiuneroa logh but aninaseghe alogh ohon ooy so kparan olo ohon aroen mitalo arukuabe nan udeghe kua pologhia obho obebho Kedio ooy obho ta sikua tutum ateyogh ooyobho tutu ta neŋ obia ana usi boh ureyogh obho ooy obho ologhiobho tabaal uni again ga obaldio ana ubeleni rookparam ughilkua kodi natha heghe akolkua kpanam aah obamamem inon aara ogir temuteni ooy obho aroi useghe bo ha logh bo bho tesrobho to buroa obho oby obho ekona havaha azuana roodighani kedio ami umuu rool kua karo, ughool auonu na aroinagmeghe apu ooy obediobho pukparan kedio ana umara hobaal ologhi ukparam ezolo ekpaan obho tomu ma tabele roo hogho ohuma me edian ole oolo keeghe ebuno nobho ooy obho akare kema aru ta ghisigh ohuma ooy opo dikuabho igbanni roo ghi obhin adelede opo dikua obho aana pobo haagir tutu asimolo adelede opo dikuabho padelede ohuma kedio urusi kedio ubheleghi zina ugholkua eeh kara gei adelede opo dikuabho adelede ohuma